Jui, sappo, sappo e jui, nogas, nogas e jui, chappan e tati, chappan e tati e jui be chappan e nai.